اكتر وقت حسيت فيه أن انا قويه اااا وان انا دافعت عن خوفي في مره وانا صغيره كان في ولد عاكسني في الشارع وانا طبعا اتغلبت علي خوفي اااا وكلمت الولد ده بأسلوب وحش جدا لحد ما بعد عني من ساعتها انا يعني كنت قبل كدا بتكسف اوي اعمل الحاجات ديه وبخاف من بعد ده اتغلبت علي الموضوع ده خالص وبقيت بعرف اوقف كل الناس عند حدها